A libertæ de paròlla a no gh'à di limiti fisici. Tutti peuan arvî a bocca e dî quello che veuan però anche inti paixi con e ciù avansæ democraçie, a libertæ de paròlla a gh'à di limiti pe lezze. I limiti son indicæ inta costituçion. Ti peu dî quello che ti eu ma sensa anâ contra a-a lezze, sedonca di devi pagâ con palanche ò giorni de galea.